कुत्ता को लई कई गलतफहमी हो। कई लोग समझे की कुत्ता बस गुस्सैल होवे, पर ई गलत होवे। कुत्ता वफादार अने प्यार करनार जनावर होवे। कई माने की कुत्ता बस खाना खातिर मालिक से जुड़े रएज़ पर उँका अपन परिवार से गहरो लगाव होवे। कुछ लोग सोचा कि कुत्तों काटते हैं पर वह बिना कारण नहीं काटतो है। कई लोग मनोज की सड़क का कुत्ता खराब छे पर वह भी प्यार और दुलार के लायक है।